Erehyehyɛ wo ndzɛmba wͻ w'adaka mu a odzi kan, ebobͻw ndzɛmda no nyinaa gu hͻ kama. Afei, iyiyi no nkorkor hyehyɛ no wͻ adaka no mu. Nhyehyɛɛ no mu no, ehyɛ no nsew dɛ ntar a odzi nsɛ no nyinaa bͻkͻ afa ama baage no mu ayɛ fɛw. Ehyehyɛ ne nyinaa nkorkor dɛm nyinaa wie a, itum yi tam kor dze kata ne nyinaa do wͻ adaka no mu. Afei, ibua adaka no do dɛ mbrɛ ͻsɛ.